Ku̱ gomnati njit da ka̱pffun na̱ brang u̱ nik <hesitation> a̱zuki ka̱byen njit da̱, ka̱ bayya nkyang a̱ myim ba yya ni rot nkyang n shyi ba̱gngang gomnati ryit myim ba yya ka̱pffun ni a̱nbang nok ka̱byen njit ka <hesitation> nyit na̱wan ka̱byen na nkyang nzaan n shyi zu̱ maai u̱ na yya ba au cet nyit da rat za̱ na yya ma za̱ na̱tyi assa u̱ gomnati na ba yya nkyang aya an brang, ka̱fsufsrang da̱ni di ndwak i ndwak ga zu n cong ka̱pffun ni na na tyyi zu̱ dung, ka̱byen ka a̱ dung a̱n brang zu̱ tyyi krem u̱ tyyi zwa rot a̱nzan nkyang a zu yya ka̱pffun ni, nkyang a za kap i ku na nat ka̱buwa zu na̱ na ryap un ashya krum ni ba, rai njit da nu nat bang ba, rai ji da ka̱nkrang ka a̱nu nik ba nu buwo ka̱nkrang ka ba, a̱mma ku ka̱nkrang a̱n shyi rwak n shyi cong ka̱nkrang a̱ya, ba n bu wo ka̱nkrang a̱ya. Daniryok njor di ka̱nkarang jit ka ka̱zunkwa, kaz a̱zunkwa a̱ shyi kajju a̱ shyi a̱katyyi ba̱jju, a̱yet a̱gba̱dong ka̱nkrang ba̱jju na, ma ku rwak n shyi cong a̱zunkwa ba, anyi ba̱nyet an ba ba, a̱won ba̱ byyi ka̱buwa ka ban nkwai nkyang a̱ zaap ni, ma ku̱ a̱yin a̱ kap ku̱yak, a̱yin a̱ kap a̱hwan ayim a̱ kao yak a̱ yya nkyang nzaan na Ma a̱ bgyi rwak a na̱ nu̱ nba ni ba a̱ ryi kyang nu̱ shyi ka̱yemi ba, ba na̱ bvwo ka̱nkrang a̱ya ba, to rot a̱mi gomnati ku̱ ba yya kyang a̱ za jji na̱ta̱rwaka ba̱nyet ba na̱ ncongi, ku na brang won ku̱ na̱ tyyi na̱mkrang na̱yaan a̱ shya mon na ba̱ na̱nkrang na̱yaar, da̱ni zu kan dyat ryang a̱zumkwa ni, a ryi a̱zankwa a̱ nu shya ka̱mon bu̱ kwontswam, a̱yina drok kwontswam a̱ ba a̱zumkwa a̱yin a̱ drok du̱hwan a̱ ba a̱zimkwa a ryyi za̱ shya mon ba̱ ba̱yaan a ryyi kyang a̱ a̱ntyok da̱hwan na bvwo yya na ni a rryi a̱ na brang a̱ntyok a̱zunkwa aa̱ kpa bawo nyang, a̱ nyyi za̱ rai, a̱ ryyi n sa myamm kyang a bayya du̱hwan ni n ba mi a̱zunkwa au a̱ntyok da̱lwan a̱ man ba a̱zunkwa a̱ ba myamm kyang a na̱ yya ni a̱ brak a̱ nat i duhwan a ryyi za rai, ka̱nkrang ka a̱ rai a ryyi a̱ntyo, a̱yin na drok du̱hwan a̱ba a̱zunkwa anye a̱ drok ba̱ a̱ma ka̱ryyi, a̱ drok kwontswan a̱ ba ki a̱ne a̱ drok a̱ma ka̱ryyi, a̱ drok a̱zunkwa a̱ na kaya a ngyi a̱mi zu n mon bu̱ ba̱yaan ami nyang mvap nzaan u̱ na̱twuda na̱yaan na̱nkrang na̱jaan ba cong a̱ ba ki, ba mi tung a ba u̱ ka̱nkrang ka, a ryyi zushya du̱nok ka̱nkrang, ka̱yat ba̱nyet ba ba ki ni rat rwak n shyi, kasuwa n shyi, a̱ntyuk a a̱ zaap nkyang ni, a̱ zaap ba̱fro, a̱yyi a̱ nu ba a̱zunkwa, ku a̱ ba̱ zaap ba̱tro na ba ba a̱zunkwa, ba̱nyet a̱zunkwa ba ba̱nyet kajja ba a̱ kwi ba̱tro ba a̱ya nyet rot du̱ shoi kasuwa ji a tgyi na ba bu nbubn Ama ba̱ hywa de ryok n bak nswrang a̱zumkwa a̱swrang a̱zunkwa a̱ nok ka̱rgyi a̱ mi zun bgyi nwap nzaan ba̱gangomg ka̱jju ka, zʉ bgyi a̱kpat, u̱ bgyi a̱cou na̱bvwu na, u̱ bgyi a̱wusong a̱shok, ʉ byyi nwap nzaan ba̱gngang nza a̱ ba ba̱n ba, nkyang a bayya ni ba shya du̱wat ba rot na̱ta̱rwak a̱ <hesitation> gomnati na ba yya ni. Gomnati na na brang a wrak kankrang ba̱shekkwot swwa, ku ba̱shekkwot sswa a̱n shyi u̱ ka̱nkrang ka a ryyi ka̱nkrang a̱ya a̱ nu nok rot a̱kyya a̱n yya an sang ba̱shekkwot ba to a̱ ryyi gomnati na na brang a̱ nok na̱bvwa a̱ya, u̱ tyyi na̱bvwa ba̱dokkwot, ku ka̱bvwa kuba̱hakkwot, ka̱nkrang a bgyi ba̱shekkwot ba̱gungang to ba̱nyet ba a̱ yya nkyang nzaan na̱ a̱ mon bu̱ ba̱shekkwot i a na cat ba ka̱nkrang a̱ ya rot ba̱shekkwot a̱n shyi. Ba̱nyatren a̱ na cat a̱ ba u̱ ka̱nkrang a̱ya rot ku a̱ ba ka̱nkrang a̱ya ba̱shekkwot an shyi, ban ba̱ ba̱shekkwot sswa ba̱shekkwot yya nkyang nzaan har bu̱ ba̱shekkwot ku̱yak, na̱bvwa na ban kap a̱kuyak a a̱ cat ba̱shekkwot di a̱n shyi a ryyi ba̱nyet a na tung a̱ ba, so a̱ryyi na, gomnati na yya nkyang a̱ya ba na brang, ku na tyyi ka̱nkrang ka a̱ dung, ku gomnati na brang ba̱nyet ku̱yak ma ba cat ku̱yaka, ana ku̱yak cat ba na rat u̱ ku̱yak a̱ nkyang a ba cat a̱ nu rkap ku̱yak a̱ya ni na nshyi ba da̱ ni di taki zamani na ka̱pffun ni kun shyi ba A̱ nyyi ku taki u̱ya nshyi ba ba̱nyet ku̱yak ba a̱ nu shya dung u̱ ku̱yak nba na ba, ba nu̱ shya rai hat a̱ tat ka̱buwa ka ban knkap ku̱yak a shya nkyung ya hat a̱ bvwat a̱ zzap a̱n shya krum a̱n yya nkyang nzaan ba, amma ku gomnati na brang cong, bu̱ taki zamwi na a̱ uɓat ba̱nyet ba, a̱ rang ma̱ta̱rwak ban u̱ cong bu taki nani ba̱na dung ka̱nkrang a̱ya ba nu dung ba̱nyet a̱ya, ku̱yak a nu̱ nbrang a̱ntyuk u a̱ na a̱ ra kap a̱ tyyi a̱ hywat bu̱ a̱ngban ni ə nu tyyi a̱ hywat a̱ngban nu̱ a̱ bvwat, nnyai ka zu̱ rut tyyi hywat ba̱ngban ba u̱ bvwat u̱ tsot, u̱ nat di a̱ su ryap, ka̱yemi ba nu nkwoi ba̱tro ba ka̱yemi ba nu nkwoi nkyang nzaan na zu wai byyi ni, ka̱yemi ba nu̱ ntrang na̱won du̱twang njit da na̱won njit da a̱ cong da̱twang ni ka̱yemi ba na shoi kurem ji a̱n ba trang du̱twang nba ti, a ryyi zu dung <hesitation> gomnati brak a̱ na brang ka̱nkrang ka̱ rai rot ba na ba ba̱ na̱tuwa du̱twang na̱bvwa du̱twang a zun myaam du̱twang na̱won njit da na n myaam du̱twang ti ka̱pffun ni gomnati nba a̱ congi, ba na brang ni ban brang ban brang ba ru ba̱ mi na̱bvwa du̱twang a zu tan krum ba ba hywato yi tun na̱won na ba nat makaranta na, ba nu̱ tan krum ba, ba ru trang nnyai ka ba bu̱ tata ka ka̱bvwa ganti na kun brang i kun gomnati na kun ta̱gbak ba̱nyet ba ni di ba trang krum du̱twang a̱ya A̱ nyyi ku̱ tyyi na̱won ba̱gmgang a̱ shai nwaai ka̱ bvwa du̱twang a, nyai du ka̱bvwa du̱twang ka̱tsutsran ba nat a̱mba̱hwa nu hat bu̱ nat a̱cecet na̱buwa du̱twang a ka̱pffun na̱won jit da nwwa a̱n yet ba̱nyet ba yet ka̱pffun ni zu pfwong an zan ba ka̱pffun niba man shyi ba man nwwa ka̱yat gomnati aya ka ka̱pffun ni rot ba su myaam nkyang a zu ru wai bvwo ni mkyang a zu wui bvwo ni nkyang a naat ba̱njit a̱za̱nson ni nkyang a zu kanhwa zu mi shya ni ba, ba sa myamm nkyang a̱ya zu na ahya, a ryyi ta̱gbak a gomnati ba za ta̱gbak a̱ tyyi ka̱byen ka a̱ rai ni ka̱yemi. To rai ka̱byen na bu tyyi ma ba̱nyet ba a̱ tung hat zu man nwwa ka̱yat nsat gomnati ka̱byen ji, a ryyi zu man byyi ba nwa-ntgyi du̱typk to du̱tyok ban tyenu ba nu brang ba̱nyet bani, duni ubrang ba̱nyet bani, ku ba ba takai ba̱nyet a̱ya ba na tat banza a̱mi ənu brang du̱tyok a̱ya a ryyi ba nu cat ba̱nyet ba a̱ bvwo kyang ni ba̱nyet ba a̱ myamm kyang i nba ba nu cat ba brang na̱bvwa a̱ya zo a̱ ryyi gomnati na ta̱gbak a̱ tyyi zu shya du̱twang ti ku a̱ ryyi ku ba̱ tat a̱ bvwo ba̱nyet a̱ya anu shya ka̱yat ba̱nyet njit ka a̱ ryyi ba za tyyi zu rai, ba tyyi ka̱byen ka a̱ rai a̱ bu tat ka̱bvwa ka ba ba bvwo au ke an nat ka su yei du̱yrek ka̱nkrang ti ka̱bvwa a-a, zu bvwo ka̱nkrang ka ni za bvwo ba̱nget ba ni, rot a̱nzan gomnati na nbggyi bvwak, kun byyi bvwak au-a yya nkyang a̱ya, a nyyi A̱won ka nu tyyi ba̱ryyat ntrwang ka̱nkrang a̱n ahyi a̱ na wai byyi a̱suswak ba au a̱ byyi <hesitation> nkyang a wu ba tyei rukici ba ba̱yaan a ba tyyi rashi swat a <hesitation> tswa nda bu̱ ba̱yaan so ba ru cat na̱bvwa na ba nu njji na̱bvwa a̱ya ni to a̱ ryyi gomnati na brang a ba bu na̱bvwa ba̱nyet ntovang, ku ba ba ba̱ ba̱nyet ntrwang ba u ka̱nkrang ka, ba̱nyet ntrwang ba n ba nu iyang nkyang a̱ya, ka a̱tuba a̱ni a̱zu mon bu̱ a̱tuba a̱ni zwang ʉ ba mon to ba u nat u ka̱bvwa ntrwang ka, to a̱ ryyi sarai pfwong <hesitation> gomnati ba yya a̱ nankrang a ni na yemi, nba a̱ nu ba ba̱ nkyang aya a jji ba̱nyet da, an jji swat ba̱nyet a ku̱ swat da swat a̱nsham ku swat amsham nshiyi ku̱ tswa nda nshyi te ka̱byen ka a̱ na rai, so sarai ka̱yat nkyang ka gomnati na ba yya an brang ka̱byen ka a̱ nok a̱won a̱ brang won a̱brang zu yet ba̱nyet ba a̱ yet byyi a̱yuki zu nu yet ba̱kpam ba̱nyet ba, ko tun du̱kpam ti ta zan rot ba shek bu̱ shya ba̱nyet npfwong a̱n shyi ba̱nyet ku̱yak a̱n shyi ba̱nyet kasuwa a̱n shi ba̱nyet yya nkyang nzaan, nkyang nbvwak a̱m shyi ba̱nyet shap nkyang nok nkyang a̱n shyi, zu shya rai a, du̱zot za ya ba zong zu za ya ba, a ryyi nkyang a gomnat ba yya an za brang i nnayemi uyemi za noku za dung, u̱ tyyi ka̱byen ka rai konzan ka̱tuk, na̱won na zu byyi ka̱pffun ni <hesitation> nhyau n shyi ba̱gungang, nhyuu na nna za hywai ama gomnati bvu za brang u ba bu na̱buwa na̱kan na a̱bat na̱kan na zu cong n sang na̱kan na ni ku ka̱won a̱ drok hyuu a̱ tyong nat di a̱hur ku̱ a̱nyekkwo a̱ drok hyuu, ku a̱ranbyung a̱ranbyung a̱ nu byin no zu naat dika̱yemi zu̱ tyyi ma ba yywai takai a̱kukwai ma̱mawon a̱kukwai, a̱kukwai ba̱nyring, a̱mbyung rot a̱ nat layin rot ba hya ku yya kyang a̱ myimm ba kụ yya mini ba na̱su kkwa u byin na, au ka̱bawon ka au-a̱ man kkwu au na̱mawon na, nhyuu ma̱mawon a̱n shyi ba̱gungang to ama gomnati na za brangu̱ ba bu̱ na̱bvwa du̱kan a̱ya ban nswa na̱kan a̱ya ni a̱won ba bu̱ na̱kan na baka ra̱ma̱won na ni nyai ba̱ u̱ byin na, nyai ba̱ u̱ byin na ka̱bawon, du̱kan n shyi ba ka̱ tyi ba ka̱ jjet, so nkyang n shyi ba̱gimgang a za brang zu <hesitation> nok u̱ ya kason